Kalau di tanyo biso apo dak yo kalau sekarang tu kito tu bergantung nian samo teknologi ko kareno zaman ko berkembang <hesitation> yo dak apo lagi handphone itu salah satu teknologi yang orang suko gitu kan, yang orang sangat butuhkan, bukan suko bae tapi sangat di butuhkan samo orang-orang sekarang ni, kalau di tanyo hidup tanpa teknologi menurut sayo udah dak biso sekarang ni, segalo tergantung teknologi contoh nyo apo, motor, motor tu kan teknologi jugo kan, jadi sekarang kito dak biso hidup tanpa kendaraan transportasi canggih macam tu, apo lagi kalau umum nyo tu teknologi nyo tu handphone, cubo anak kecik bae lah kini lah main handphone lah main hp, nah apo lagi kito yang besak, sangat butuh, kenapo sangat butuh kareno kito komunikasi samo orang nya melalui hp, melalui telepon lewat hp terus bermedia social lewat hp, jadi memang-memang salah satu butuh kan lah orang-orang yang lah tuo bahaso nyo tu dak, lah tuo itu pun sekarang lah mulai main hp lah mulai di main handphone apo lagi kito, yo kan zaman sekarang ataun pun zaman berapo tahun kedepan pasti teknologi sperti hp tu sangat-sangat di butuh kan karena. Kito tu dak biso nian tinggal dari hp tu dak biso nian tinggal samo teknologi macam tu apo lagi hp sekarang lah mulai mulai canggih entah kito dak tau berapo puluh tahun kedepan lagi lah dak bebentuk hp lagi, lah bentuk bentuk cam mano yo kan, tapi dengan teknologi tu penting bagi manusio, yo ado penting ado dak nyo, ado baek dan buruk nyo maksud nyo tapi kalau penting yo sangat sangat penting lah menurut sayo kareno kito manusio tu dak biso nianninggalin teknologi kayak gitu dak.